<hesitation> kongoi mising, <hesitation> polatet netok notok ne iim ne natap koimo simaru ko polatet ne polakwet ya karir <hesitation> ya karir kemboi kwen kerue, ko ng'orir lak ng'orir lakwet kemboi kerue ko koimi piich amu meche iwero ile <hesitation> <hesitation> kopoleteet noto nepo lakwet yakopol lakwet iing'ete ipi menye piro kaak ne kakalya sikorir lakwet <hesitation> ak koimin amu <hesitation> ti- ti- tile rwondo notok kerue, <hesitation> polatet akekora ko nepo nepo seseet nakaikwar kemboi, konyeikwar ko ipwat ile labda kamii chi nemeche nyokochorsa ko yeikwar ing'ete pi pikertai anan ipi menye inai ile kakalya soko kwar sesono, kakalya soko ongso sesono eng' sang oliin, imeche ipi pi roo akinai ile ne nakatestai, polatet ake kora kone yakawokcho piik anan ko ya kapolyo piik ing' sang ola, ko- ko- komakonin iru amu akoi ko yai ipwat anan imach inai ile nee nakatestai ing'et ipikeer.